gratitude yedheni gratitude maaenen inkhun pesa yaani baadha atiin huji fulani midhasithe muudhaa ghan fulani kasthethe abakhan yaani pesaanen simm lipeni bhii khaakhe mshaharaaanan ammothu maaan yenen Mal hujinthuu rawothe wonthu dhudhu ishian abbathothe dhub pesaa khan silipenii pesaa khan manif silipenii yenen yaani abbasun yaani harkhum sitjebisathia namaya akhamaa huji anamidhasithe hoo won dhikheyothan fudhedhi